Muḃae, muḃay móġuñetemexedẽġaɭii onameme níne nilem támiġusii nuġuŋano. Numuḃay níileźumuhe aazuami, imuḃado eśeeafimiġaɭo áminisi áminilom moġuɭimi odiamo, mozuni nóxuere muñaḃanumuŋano, bázii buñaḃanuḃuŋano, momuimiġaɭo ekarot népiruġusio. Busuoso, boḃo, amininaḃo níne nilem, mozuni nóxuere bázii buñaḃanuḃuŋano, aminidiamoġuɭimi.